Маскаи ҷарроҳӣ барои муҳофизат аз микробҳо ва вирусҳо истифода мешавад. Он пешгирӣ мекунад ки нафас кашидан микробхои бемор ба дигарон нагузарад. Табибон онро ҳангоми ҷарроҳӣ ва муоина мепӯшанд то сироят паҳн нашавад.